आटा गोने बारी फिरकाना है। जैसे कि बाजरान आटो, मोके नाटो, चोणा नाटो, गहोन पीठो, सुबन रेड चीजन पीठावे। चावलन पीठो भी रोहेद। जैसे <hesitation> कि लेकन चीजन पीठो रोहेद। आपनो अगर पीठो जैसे सुबन <hesitation> रेड चीजन पीठो बन सगेने। पीठावे या तर रूटीने यह सबूत बने।